U roi te ka na ien u uel, kame na toukui a para koru, hatane na tara polos bet na tuan na tara kal tanou. Polos tuan ni boak hare na-a te ka me moa lo ni mat, le tuan lu e nom a polos, bete kat haraeh nou nimat te ka me mulo. A tuan roi tanou tuan ni boak hare no paia wut, jiu roi ni nous, pepetan kat e moa lo a pepetan e tatei hakis e moa lo a uel, na hua tanou, le kua e nom u ramun na uel be lo te nen nom a tunun i yogil, gotan tatei na hanei mulo, bete kaj e mu wami, a sikin tanou na hakei se moa lo turu wami, boak hare no roi ni nous, a pili tuan lu e nom pili, hil e moa lo a kohel, kes e nom u sasaloh. So <hesitation> roi te ka na ien, <hesitation> u uel eiau u sia u roi te ka me na tou kui a para koru, ka me na tou kui a para koru. <hesitation> Iau sia u roi te tuan ni lu se rea ri a mani. Hare na long te-te long lu e rim u long bete koprei e nom, ha salim ne mua lo tara <hesitation> revan te hol er a kavura be lo te lu e nom a mani. So uel iau <hesitation> asia u roi u raeh koru, hat ne ria ru u roi ni toai. Hatane na tara polos bete la nitoa no tara kal, eiau u uel. So komin kat nonga niem u uel, komin ngets, ri ia komin ngets papal a uel, ri ia gomin kat papal u roi te ka na ien, mas kahet ne riri, tara sah iau te kahet nene ri. Haso e ne ri a mani, kat haraeh e na toi tariri, tunun e nen er, u ramun e kuai riri, sol le re rakrak a ru re na pias e ru a uel bete teis e ru bete kuai e ru a uel. So uel te ka na ien roi te ka na ien, u roi ni toai. Kahet nene ri tara poaj tara bes, kahet nene ri tara poaj te mei ua no tu ramun.